Eh mi sawran mo otokka windugo masin o heɓa deftere tokka windaago kala ko fe'e be maako pat o winda tokka windaago no oyidi windi maako man wurta koo ɗume haa rayuwa don mari haaje foonda tokka fondaago haa o wara o waawa ko oyiɗi waawugo man.